Wee gí nafam bâan ma, garaŋ a fnɓigim bâan fo bâgaadnam bo. We gí ndaani nafam bâan ma, garaŋ nyaanti ndaani gwili fmbúŋ, mo gantu utoo mo gilla. Ndu ugaraŋ, fo uŋóoda ataan, gwili giindi ma gii tto. Garaŋ ma fnɓim bâan fo, garaŋ gí ndaani ngi nafa a ɓigi ma, ngete nafa uduulu wi.